Pues nare deporte ni rca- ni rckasacka gun rabi, xthen ra carrer, xten ra atletismo ni rza biciclet’a gula ra ni cun xthen ra, lagá futbol, lagá básquet bol, laga ra nii ni rckazacka gun ra miny nez laxnú re.